बारत देश में बहुत्ते तरह के मचली मिले चाए। बहुत्ते बरकार के जिना, कीरो, कतला, इसव। के सबसे ज़्यादा भाव चाए हियां तो मचली खाब। हो सके उखाबे खाये जाए की चाए मचली पानी। में रहे चाए तो मचली पालनो एक तरह के पैपार। चाए जे की आदमी सब चूने चाए और खारे चाए। तो उनकी बहुत्ते सरा मचली मिले चाए।